داوبو رنګونه نن سبا ډیر زیات کاریږی اول به یو ښه کیفیت لرونکی د اوبو رنګ، برس، او کاغذ انتخاب کړو کاغذ باید خاص د اوبود رنګ د پاره وي چې اوبه جذب کړي. رنګ باید په کرار کرار په کاغد واچول سی او پریښول سی چی وچ سی درنګونو انتخاب ته هم باید پام وسی دا کار ډیر حوصله او صبر غواړی او باید دیر په غور کار وسی